Ini le shandu ngili manake ni mndu msheku na umri umeenda, naktra su nktro matrende akwa atre vavaa ona kongo na kila nndo choose. Ngaamaka kang'ama kwansa mazoezi ngeshiinda ngamefuma masoesini ngeshiiira tunda kidogo shai ni kikombe kwansa yamotro ngesongora ndeuni, ngamemenywa shai yo ngeera matunda akwa ngalya ngashika saa inya ngekootra shai saa sava na kiboro ngala nganuutra pahs anganuutra nganeruunda kasi, mpaka saa saba nlo ngeshiishwa nshaa nlo ngeulya chao cha kwaya saa nane saa tisa we kolya ngeela, mpaka saa isatratu ya chiyo. nge amanya ilala chaokilya ngiishule nginuusi ngeera matunda ngalya nganywa mringa ngeve lala maisha yakwa yekeeenda mmm. Manake ngala chao kiingi chiyo cheeva sumu kwetre kitakiwe fo wera saisi ya chao ukaikya na mandasi fo ngeshemsha uji wakwa uusha, na iyai limu <noise> nganywaa kikombe biashara ikasia. <noise> kaanika kwa utaratibu kwa mmba shi ngaaikya muni fo mpaka akava moomu tro, akavevaa moomu ngasaakulya ali meewa pa ngeela ela ngahangua se na fitambaa fyo fye ka- fye hangua mesa ngamaa nga- nga vichya have nsha. ngeeda saa kumi niksha Ngammesa ngasa mahemba au ngehola mswa ukobwowe. Mahemba ngeshuula ini yo makobowe ngasambia se piu. yakaela se piu nga roveka alaf nangaanika baasi ngamesa leu ngasanda, ngesa kunu mahemba kunu makoba kilya saa ngikundi ikora ngetraa kidoko ngatraa <noise> na ngakora uji wakwa, ukamme kiywa ngeikya ho mesani shuba nndu ajiishwa alese anywe shi wakwa moni fo, kwetre eshaamba ngikundi fo nkora shai nginywe na mkate au maandasi umanye muima fo lakini baada ilolya shandu nginywaa ini shandu ngiliendenelia undusha na sukari na iki ngetre fo na vakeendelia inywa kutroshaani eeh suba ikamesiya baasi truvetre se saa inya saa ilinga tule chao.